<hesitation> darax, mansan, mandarind, este btay, wchii, <hesitation> doraz, mangw, melon, xndieꞌ, <hesitation> bironꞌn, <hesitation> <hesitation> que mas? Este pitaya, <hesitation> tona, pitaya, <hesitation> ¿como se llama? <hesitation> melon, este mansana, plátano, dorazno, chabakano. el otro como cereza se llama unos chiquititos <hesitation> y pera.